پېشې معلولآ دخپل مالک آ د لیدلو په وخت کي لکې ښوروي چي دا دمینې ښکاره کولو نښه ده اودا اوهمدارنګه آ پېشېانې خپل خاوندانو سره دمینې اظهار په هغه هم کیی چی مچیی یی پرپښو باندي .اوشا اوخوا پری راګرځي چي دا هم دمينې نښه ده معلولا پیشیاني مهربانه وي